إذا الحوظ مال بيتكم انتسد ويش الخطوات الصح إللي لازم نسوي؟ أول شي نجيب ماي نار ونكبه في الحوظ ونتركه خمس دقايق ثم نظع أي قطعة حديد ونجلس نسلك الحوظ لحد ما ينفقد الإنسداد، وخلاص هذي الخطوات اللازمة علشان ننظف الحوظ من الإنسداد.